باش تعمل كعبة كعكة عادية علخر ، تاخو 3 كعبات عظم، تاخو خميرة الحلويات ، تاخو العظم ، الحليب ، كاس زيت ، سكر ، تخلطهم هذوما الكل بالقدا بالقدا بالقدا مع بعضهم ، كعبة ياغورت ، تخلطهم بالقدا بالقدا مع بعضهم ، من بعد تزيد الفرينة بالشوية ، تخلطهم كلهم وهوما والفرينة ، تاخو القالب نتاعك وتدهنوا بشوية زيت ولا زبدة وتحطوا في الفرن لي أنت سخنتوا 180 درجة.